Naya muwin mnyama wino mngati na mkundum maisha yane akapoli kuno chanini ngati nam kunda kapwoni kutokana na kwamba kapoli akaviala aneafule ndani ya mdaa mfupi aichi nonee muni ngati na mkunda kapwoli kutokana na kwamba kaviala aneafule <noise> Na ndi waviala ana yavule kaa akula pano ana aye yayoe yakula iyande terifaida intola inkazia ngombela maitaji yanina yano kulola ngati yalingia kufeli yatata yakulana yae koo ndiwa vyalana yafulea kansaidia sana kuso kuu- kuleta maendeleo maisha yani